Ai azafady ai tegna miala tsigna, noeveriko placeko taketo teo igny, zaigny nahatonga zah nipetraka taketo, <hesitation> zah maok mbola vô sambany nandeha avion ai, de <hesitation> tsy haiko hoe efa misy place réservée karah an'ty izy tô fao raha nipetraka amin'ny tany tiako ipetrahagna fogn zah, donc kô place nao aketo de io eh afaka mipetraka aké anao fa zah andeha hizaha hoe aiza placeko.